<hesitation> Fiarovan-tenan'ny sokina na trandraka, sokina sy trandraka moa samihafa fa mitovy ihany fiarovan-tenany ah, <hesitation> rehefa misy fahavalo manenjika zareo ah de tena mihazakazaka mafy mandeha any ambany tany, misitrika any ambany tany, fa raha ohatra kosa zareo tsy afaka misitrika intsony ah de <hesitation> miova pôzy zareo izany hoe lasa mivokona zareo ah de mivoaka daholo ilay matsilotsilo be ao amin'ny lamosiny ah de tsy afaka raisina izy amin'iny ah ary tsy afaka hoan'ny biby.